افضل الهدايا عن الفلوس بعيد ميلادى لانه الهدايا فيها لمسة شخصيه تعبر عن تفكير وأهتمام الشخص اللى بيعطينى أياها ودايما لما أشوف أتذكراللحظة والانسان اللى جابها بس بنفس الوجت اذا الشخص ما متأكد انه هالشئ ما يناسبنىاو خايف انه يجيب شئ ما له داعى أحسن له اني أخد منة فلوس خيار عملى وايت لأنه هجدر أشترى الشئ اللىى أحتاجة